Nikan okachi tikchihua in chiltlamashkualotl de chichiltik chilpotli de chiltekpin chili de shushuktik in chili de chichiltik mochihua nikan chili de huastli moesseki nihuan tomatl huan luego mokuechua nikan ajos non yin chili de chichiltik in chili de shushuktik mochihua nijki moesseki in chili nikan in ishuatomatl tlazeknekis tlalilis aguakatl nikan pipiza huan ni ajo in chilpotli mochihua nijki moesseki in chilpotli nikan in ishuatomatl nikan ni ajos huan luego se shokolua.